Më bugiu pa vaire ënt ël di perché travaiu sampre sta sü üna cadrega e duncue più o menu m'bugiu mez'ura al di e più o menu trei u cuat ure a la zman-a